Mi lattan chufi ngam mi ngata himbe, mi yara iytam bandu himbe mi nana noi iyam mabbe woni, beldum na ko lammudum ko kaddum.